जू हेयरड्राई च ऊ यो मसीन च यू बालों थै जल्दी सुखाणो तै गर्म हवा कू इस्तेमाल करदी। यूमा एक पंखा हूंदू। जू हवा थै भैर फिंगदू। और हिःटिःग ऐलीमैंट हवा थै गर्म करदू। गर्म हवा पाणी तै ऊडै की सुखै दींदी।